So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi yimre njiiɗi soodhi ɓe e hoore makko walla yimre ngal semmbugol ngal njam, miɗo ɗonnoo yimre ngal semmbugol. Mi faami njidda ngal heewta e ngoodi ɗoo ngalaa ngal njam. Ngal yimre ngal semmbugol ngal waɗa ngal njogortu ɓe ɗaɗi ngal njamaaji ngal, ngal ngal ngal ngal.